oyi ro oma dɛro mami lo mami lo mami a juanɛ lo a hamano jua baro lowe ɲani mi za lo yan we je ayi ro oma dɛ juanɛ we ɲani to o vɛ dɛ tuma cama toro a juanɛ a'a zia benan so aro be we je aro zia a beɲu mɛ coro mami mian lowe we bun a bu'ara mi za na abe lo za we ɲani lo za we ɲanira lo za we ɲanira ma tete don lo a juanɛ lo a hamano juo